أبناء عمومتي وأبناء خ- خوالي وخالاتي ما شاء الله عددهم كبير يعني، ما شاء الله العدد كبير، لكن ما نشوفهم إلا في المناسبات الكبيرة يعني أحيانا، لأن أكيدة كل واحد فينا مشغول بحياته، مشغول <hesitation> بوجته يعني، فنادرا ما بيكون في لقاء بينا.